Tinro yó ta kidati lia nruati kine xaotuti na kidati kidati veeti chin lia nruati jan tá kuchontia chi najan tá najan ta kuchontia na tinti kiti kini katí, ta ngu tikoyele yó a nrugú, a nrugú kiti kini kuali kuali niyá yo ta ñajan ni kuchinti ta tinti kiti jan, ni xhiduku ni xhuduku ña ti ta inri na hota ni kanti kuchiti tada nguan konti ta kati kitijan, tu ñajan kuchonti lia nruti ná ho o on. tinti kiti katí.